E va ben, ma no ghe veu miga unna guidda pe cangiâ un pattælo à un figgeu! Ti l'arvi, o pattælo, ti ô tii via, ti tii sciù o cû do figgeu. Magara o figgeu ti ô metti in sce unna tovaggia ò in sce un sciugaman. E dapeu ti piggi o pattælo netto, neuvo, e ti ô metti a-o figgeu. E ti gh'ô særi in sciô cheu e a finisce lì.